﻿खबर मशक्कत है काम करवा कांड फल फ्रूट खा से बचाव जैसे कि केला अंगूर और शकरकंद विषय की चीज खास है। यहां में मिठास योजनाचाय और काफी अगर पियूष है तो वहां का मन शक्कर कम डालो थोड़ी शक्कर कम कर दो धीरे-धीरे शंकर कम डालो चालू करो तो उसे भी था किजो शक्कर का बगीचा जाऊंगारेडीमेड चीज। वह सब में ज्यादा शक कर रहे हो मुझे तो वह चीज ज्यादा टाइम मत खाओ मांगते कम खाओ घर में बनिया ताजा चीज खो जमा ताकत लगे तो लिमिट हो जाए वह चीज खोउम्मीद की इज्जत ना हो सके तो नौकरी परहेज करो खबर मिठाई मिठाई हो तो मत खाओ बताएं जाओगे।